<hesitation> Kolonsaina any Sine ndreka zareo a le magnano le karaha ataon-jareo sport mako le izy a le resaka karate mbana kung fu io de zareo koa le magnano sarisarina raha amina bakoly io a io tena rahanjareo de zareo mivavaka amina bouda le resaka boudisme io zany any ana a Sine.